सितमबर को जो मिन्यो रेवे नि वु साल को नोवो मिन्यो रेवे। ई मिन्या की शुरुआत से ही हिन्दी पकवाडो शुरू हो जा। मतलब के हिन्दी के सम्मान मे पंद्रह दन मे घणी सारी प्रतियोगिता होवे। क्योंकि चवदा सितमबर का दन है अपण हिन्दी दिवस का रूप मे <hesitation> मनावा। अर पांच सितमबर है अपण शिक्षक दिवस का रूप मे मनावा। अणी अपण राधाकृष्ण जी चा नी उनका जन्म दिवस का रूप मे अपण शिक्षक दिवस मनावा। इके लिये सब तैयारी करे <noise> अपना शिक्षक की जाग ने पडाबा जावे। असा मतलब घ णी सारी क्रिया कलाप सितमबर <noise> का मिन्या मे होवे तो सितमबर को मिन्यो अपने आप मे खास है।